Payshanba kuni bu biz uyda har kuni osh yani palov pishiradigan kunimiz shu esimga keladi. Va bu kunda biz oilamiz bilan o'tirib birga ovqatlanamiz.